Lo más cenzillu es d'agarral una rebaná de pan i untá-li una poca de mantequilla o cachuela. I lo de que sea más sanu pos tamién á muau. Quiciás qu'a venti añus l'almuerçu esti que t'ei dichu era pocu sanu i mos izían que lo sanu era la margarina peru, ara que porcima vemus lo mala que es l'açuca, pos resulta que pan con mantequilla i cachuela, pos que no passa ni tapocu ná i te da alegría pa tol día.